إذا مثلا ما أجدر أفتح جوالي، طبعا <hesitation> بشوف إيش المشكلة? بحاول إنه أحطه عالشاحن <hesitation> بحاول إنه <hesitation> أفتح لو- لو مثلا في مجال إنه أفتح البطارية أخرجها وأرجعها <hesitation> إذا ما في فايدة بالمرة أخذها للمهندس أفضل وهو بيعرف إيش المشكلة.